Qusqu suyupi chaqrakunapiqa tarpuy pachaqa akustu killapin qallarikun parakunawan kushka, uqtupri killakamataqmi mast'arikun, chiri pachata yuyaymanaspa.

Rikusqaymanhina, qhichwa runakunaqa wakinkunallañan qunqurikunku Pachamamanqa, wakinkunaqa cristiyanu runakuna tukupunku hinaspa manan chaninchakapunkuchu. Chay ishkayninta rikuni.

Mana huq chikanta chayta yachanichu, imaynanmantachá qhawanku.

Wasiq rakinkunaqa kashan: wayk'una wasi, mikhuna wasi, puñuna wasi, hinaspapis hisp'ana wasi.

Kashan Pawkar Waray mit'a; Puquy mit'a utaq Ruphay pacha; Aparkilla mit'a utaq Hawqay pacha; Chiraw mit'a utaq Qasay pacha nisqan.

Hamawt'akuna willaq kawanku aynipis mink'apis manan kapunchu kunan, nispa. Chaykuna nuqapaq ashwan qiparikapuq ñawpaq llank'anakuna kashan.

Nuqaqa huq simita kay Qusqupi yachapakusharqani. Chayllatapuniyá ruwasharqani.

Nishu ashwan chiri kashan hina yachani qasananpaqta. Chayta niwarqan taytay, phuyukunapis pukayan hina.

Mamitayta huqariq risaq. Paymi ratulla qhawarikuq hamurqun. Chayta ruwasaq kay qhipaman.

Taytaypaq wasichanmanta willarimuyman. Payqa rantikurqan munay wasichata, hatun hinaqtinsi chayman llapallayku waykuyku. Chayraq yaqa suqta wata chaypi kashayku.

Mana huq chikanta chayta yuyaymanakunichu, imaynatachá kawsakurqanku runa masiykuna.

Kay pachataqa chaninchakunchismi uywakunapaq, runakunapaqpis mikhuna unu ima quwasqanchisrayku.

Aylluypi ninku, Pachamamataqa chaninchana mikhuna qarawasqanchisrayku uywa uywasqanrayku.